راه وين اللعبه اللي نحب نلعبها مع أصحابي هي لعبة صراحه وجراه معناها. فطر فيها بالزاف حماس وفيها تكسير للروتين وفيها ياسر ضحك خاصةً كي نكون صحاب بزاف ومعناها مش نعرف ويشكون الجرئ فينا ويشكون ضعيف وشكون صريح فينا وشكون اللي العكس؟